Ùtó ùnám sékpéwò ké ányé á líóñó ídém ádé ñté éwá, sádé éwá, ákpéké déb éwá álísin kilùñ, éwá álá nùnò ófùrò ùfík ìdém ágwò síbá kiluñ ádé ámá, sé ánùné ádé álíóñó ùfik ìdém ágwòdé ámá, ágwòmfén ákpětò k‘éssién ádùk álí ilùñ ádé ákémí tòtò kénén ádùk álí, éwá ákòb ùfók ágwòde mámá ñjén ágwòdé álátò ñjén ásásáñá ñjén ádùk àlí ákimílíók ínám éwádé ádòm ányé sádé éwádé ílákálák íkùd ùtó ágwòdé ákpá, ílákálák íkòb ùfik ídém ágwòdé ákpá, ájóhó mkpó nwén ánùhó ádé kéwa átié ñtóm ákpémé irùñ, ákpéméke itmrùñ ádédé! Ágwò ákpéwitò ílífuró kílùñ ádé àgwò álá lióñó kéwá mmódé kilùñ ádé ányímáhá ílí, ájóhó mkpó nwén ánùhó dé, kpéré kinó átòli álíjém ílíjém ílijíb mkpó kilùñ ádé, ínó ámáli líoñó kéwá mmòdé kilùñ ádé íwíhí ímá ídùk sádé éwádé lílióñóké ányédé álá kpói ányé álájém idòm, mkpó ñwén ánùhó dé kéwá áfón kilùñ ñjógó mkpó ñwén ádé ké éfòk ájén ákpéká íkód, éwá áwí díá íkód ájén ádé. Éwá ñwén akpé tòtòú ábéngé ídém sé líchá íkód ájén ádé éwá ámí jíjíré éwá ñwén ádé, ájíré ákésùk sòdàt ányé chá ìkód ájén ádé, Éwá ádé kéd kétù <hesitation> ùnám ákémékínám nílùñ <hesitation> áléñé ánaínó, íjáká né ínó átié, íjáká né ágwò ñwén áfòtò kílùñ ñwén álíwanáwán kílùn ádé became, sádé éwá ádé mkpó ádéhé ágwò ágwòmféṉ ákpéfò ábén ánwán áli, éwá ánálíóñó ájíré ágwòdé, ándégwó ánsíwí bébén ánwán íli ádé álíóñó ké éwá mmódé kílùñ ádé kikpíbén ánwán íká kěwá álákidòm.